La carateristica principal chë mi sai di delfini al e ch'a sun dë bestie da circo, a sun, a vivu ën l'acua, a fan le capriole, a sautu, a balu e cuindi a sun dovrà cume bestie per ëntrateniment dei grand e dei cit, ansi pi dei cit che dei grand